Misy maro ny karazan'alika toy ny berger allemand ohatra, ny labradoro ny bull dog sy ny namany fa misy karazan'alika azo atao namana ve? Ny amiko misy karazan'alika tsy azo atao namana raha ny hevitro satria misy ohatra ilay pit bull ireny, alika tena masika be ireny, dia indraindray mety tsy voafehinao tampoka dia mety hanaikitra anao izy